दुध हमरे बहुत मेलके जनावरभरिन ति पैति । जैसे गैंयाँ, भैंसिया, बकडिया, भिडिया, घुडिया, गदहा, उँटबा, बघटाभरिन ति दुध लै सकत होइ । दुध हम्मर शरिरके तहनि बहुत लाभदायक चिझ हे । यहके हमरे हम्मर शरिरके तहना खाइ सकत होइ । दुध ओहके हमरे उत्पतिके रुपमे दुइ भागमे बाँट सिकत होइ । जेहमेकि एक बनसपतिति मिलना दुध दुसरा हे जनावरभरिन ति मिलना दुध । दुध फरक हुइनाके कारण <noise> खास करके वसाके मात्र आउ दुध प्रशोधनके प्रक्रियाति हे । यदि दुध बढियाति निकारत होइ तौ बसाके मात्रा ज्यादा रहि आउर जेहमे यि हमरे ज्यादा पौष्टिकता जेदा पाइ सिकत होइ । जबकि दुसरा हे कि यहके हमरे बढियाति नाइ निकारब तौ बसाके मात्रा कम रहि आउर प्रशोधन करे बखत ओहमे <noise> हम्मर तहिना पौष्टिक तत्व नाइ रिहि ।